اختار ان انا اكون عنوجى طباخ شخصىى لان انا بحب حد انه يعملى الاكل و <hesitation> ويعملى اكل صحى واكل مفيد و يعملى حاجات حلوة لان انا مش بحب ان انا <hesitation> كتير ان انا اطبخ واعمل حاجات للاكل